والله لا أحب البرد الشديد ولا أحب الحر الشديد، لكن إذا بختار واحد من أثنين ظروري يعني لازم أختار البرد بختار البرد البرد سهل أنك تلبس لك حاجة فتتجي البل تتجي البرد لكن الحر الشديد وش تجيبك الحر؟ شغل تكييف تشغل مروحة تروح تجي والله لو أيش تسوي الحر حر يا ولد.